Tembiporu jipe oyeporu vaera oyekapi vaera pipe jaeko yaipi, yaipiko esa ivirapegua kua jipe, jaema jukurai eh yayo ivikua pipe jokua apope jare jipepe jukurai oyeyo